að veita þeim ríkisstofnunum sem hunsa fjárheimildir aðhald hann býst við viðbrögðum af hálfu heilbrigðisráðuneytis vegna rekstrarhalla Landspítalans búið er að setja þrjá dómara tímabundið við Landsrétt tveir af fjórum dómurum sem ekki hafa dæmt eftir dóm Mannréttindadómstólsins hafa óskað eftir launuðu leyfi vesturverk hefur ekki

áhyggjur af steingervingum sem Náttúrufræðistofnun hefur kortlagt á áhrifasvæði Hvalárvirkjunar þurfi að hnika til vegslóðum verði það gert lögmaður

segir að Deloitte gefi til kynna í skýrslu sinni um WOW að skuldabréfaútboð WOW í fyrra hefði aldrei átt að fara fram að vera hinsegin er glæpur í yfir sjötíu löndum og í tólf þeirra eru þyngstu

viðurlög dauðarefsing allt að hundrað þúsund manns fögnuðu

fjármálaráðherra segir það algjörlega á skjön við lög hunsi ríkisstofnanir fjárheimildir sem þeim er úthlutað ráðist verður í miklar skipulagsbreytingar á Landspítala á næstu misserum meðal annars til að rétta úr rekstri breytingar á skipulagi Landspítala voru kynntar yfirlæknum og stjórnendum fyrir helgi fækka á framkvæmdastjórum um helming og jafnframt á að fækka sviðum spítalans samkvæmt drögum að nýju

er stefnt að því að þrír nýir framkvæmdastjórar hefji störf fyrsta október mikill halli hefur verið á rekstrinum og er nýtt skipurit tilraun til að rétta úr honum spítalinn segir endanlegar tölur ekki liggja fyrir og heilbrigðisráðherra hefur ekki viljað veita viðtal vegna

spurður að því hvort grípa þurfi til aðgerða vegna þessa segir fjármálaráðherra að málið sé á borði heilbrigðisráðherra en þetta sýni enn og aftur mikilvægi þess að ríkisstofnanir haldi sig innan fjárheimilda lögin gera ráð fyrir því að ríkisstofnanir sem ekki geta haldið sig innan fjárheimilda á árinu þær eigi að gera viðkomandi ráðherra grein

fyrir því og þá eigi að hefjast samtal um þær aðgerðir sem gripið verði til og ég treysti því að í þessu tilviki þingið veiti svona málum aðhald og við þurfum að tryggja að fjárlög haldi að menn komist ekki upp með það í einstaka tilvikum að hunsa þær fjárheimildir sem þeim hefur verið úthlutað af þinginu vegna þess að það skapar afar slæmt fordæmi fyrir kerfið í heild sinni og er algerlega á skjön við lög hins vegar geta forsendur brostið eða þær breyst og

þá verðum við að horfast í augu við það vesturverk sem reisir Hvalárvirkjun á Ströndum hnikar til vegslóðum ef þess þarf vegna

fyrirtækið frestar vegabótum á jörðinni Seljanesi og byrjar í Ófeigsfirði vesturverk hefur unnið að vegagerð í Ingólfsfirði undanfarið og mætt nokkurri andstöðu minnihluta eigenda jarðarinnar

Hvalár sem á að virkja þarf að aka landleiðina um Ingólfsfjörð fyrir

og inn í Ófeigsfjörð við ætluðum að færa vinnuvélarnar okkar yfir í Ófeigsfjörð fyrir helgi þáttum í Ingólfsfirði og hefjumst handa í Ófeigsfirði eftir helgina einhvern tímann svo kemur röðin að Seljanesi og ég get ekki alveg

sagt til um hvað eru margir dagar í það sérfræðingar hjá Náttúrufræðistofnun könnuðu fyrir viku steingervinga sem stofnuninni var sagt frá að væru á framkvæmdasvæði Hvalárvirkjunar og birtu skýrslu í gær þetta eru holur í berglögum í Ófeigsfjarðarheiði sem eru eftir

í skógi sem þarna var fyrir tíu milljónum

áður á svo litlu svæði þetta er á sama svæði og fara þarf um við virkjanaframkvæmdirnar þessi steingervingar sem eru þarna

eru þeir þá ekki á þessu

sem þið hyggist leggja alla vega virðist það ekki vera í fljótu bragði okkur sýnist að það verði þá hægt að sneiða hjá því ef ef að svo ber undir

við höfum ekki stórar áhyggjur af þessu ef að það finnast steingervingar akkúrat í þeim vegslóða sem við hyggjumst leggja þá skoðum við það bara að hnika þeim til í samráði við okkar ráðgjafa hjá Verkís og landslagsarkitekta búið er að setja þrjá dómara við Landsrétt tímabundið

hafa óskað eftir launuðu leyfi til áramóta ófremdarástand var yfirvofandi við Landsrétt mál hafa hlaðist upp því fjórir dómarar ákváðu

ekki eftir að Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi að lög hefðu verið brotin þegar þáverandi dómsmálaráðherra vék frá tillögu hæfnisnefndar við skipan þeirra einn þeirra Jón Finnbjörnsson óskaði í byrjun júlí eftir launuðu leyfi nú hefur Ásmundur Helgason gert slíkt hið sama ekki er hægt að setja dómara fyrir Arnfríði Einarsdóttur og Ragnheiði Bragadóttur því þær hafa ekki óskað eftir launuðu leyfi þrír dómarar hafa því verið settir tímabundið þar af einn fyrir dómara sem

meirihluti eigin fjár WOW var myndað með furðulegum skuldbreytingum milli þess og móðurfélagsins

en ekki með raunverulegum peningum þetta segir lögmaður

um skýrslu Deloitte á fyrsta skiptafundi WOW

í gær var meðal annars lögð fram samantekt úr skýrslu sem Deloitte vann fyrir þrotabúið þar kemur

að flugfélagið hafi ekki verið

gjaldfært um mitt síðasta ár eða fyrr það var áður en farið var í skuldabréfaútboð sem lauk um miðjan september og safnað var fimmtíu milljónum evra

hluti fjárins sem fékkst

í útboðinu fór svo í að greiða þessar skuldir skiptastjórarnir eru að athuga hvort tilefni sé til að rifta þeim hinir sem tóku þátt í útboðinu hafa tapað fénu Guðmundur Ingvi Sigurðsson lögmaður þeirra segir þá ætla fara yfir Deloitte skýrsluna eftir helgi

í rauninni ekki verið náð og því hafi aldrei átt að verða að veruleika hann segir að hjá Deloitte komi fram að vanskil hafi verið meiri en komið hafi fram í var í rauninni komið af fótum fram bara í nóvember desember sko það í rauninni sýnir

þessir peningar voru ekki nægjanlegir stjórnvöld á Indlandi afléttu í dag hluta fjarskipta og útgöngubanns sem hefur verið gildi í indverska hluta Kasmír héraðs í næstum hálfan mánuð enn er að mestu lokað fyrir net og farsímasamband og íbúar í Kasmír segja að skortur sé á

matvælum sautján af tæplega hundrað

voru opnaðar í dag og sumir íbúar því komnir aftur í símasamband eftir erfiðar tæpar tvær vikur án nokkurs sambands við umheiminn þá var opnað var fyrir farsímanet í hluta svæðisins þar sem hindúar eru í meirihluta en net og farsímasamband liggur enn að mestu niðri

hefur gert það að verkum að erfitt hefur verið að flytja fréttir af ástandinu þeir íbúar sem fjölmiðlar hafa náð tali af segja það afar slæmt fólki hafi verið meinað að fara út úr húsi og skortur sé á matvælum stjórnvöld lofuðu því í dag að símasamband yrði komið á um allt hérað á morgun og starfsemi skóla og opinberra stofnanna kæmist í samt horf á mánudag fimmta ágúst samþykkti indverska þingið að svipta bæði héraðið sjálfstjórn og íbúa þess sérstökum réttindum til dæmis einkarétti á að eiga land í héraðinu meirihluti íbúa þar eru múslimar og margir óttast nú að indversk stjórnvöld ætli með þessu fjölga í héraðinu Kasmír var skipt á milli Indlands og Pakistans árið nítján hundruð fjörutíu og átta það hefur síðan þá verið bitbein ríkjanna og hópar fólks hafa krafist sjálfstæðis eða sameiningar við Pakistan borgarstjóri segir eftirsjá að veitingastöðum og verslunum sem hefur verið lokað undanfarnar vikur í miðborg Reykjavíkur eigandi Ostabúðarinnar sem skellti í lás í síðustu viku sagði í kvöldfréttum í gær að það væri tilgangslaust

að halda áfram rekstri í svo erfiðu rekstrarumhverfi fimmtíu og níu verslanir og veitingastaðir hafa verið opnaðir í miðborginni síðasta eina og hálfa árið í svona breytingum þá brakar svolítið í framkvæmdir geta verið erfiðar á seinnihluta þessa kjörtímabils munum við lækka fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði þar sem fjölmargir veitingastaðir hafa þurft að loka hafið þið eitthvað rætt

flýta þeim aðgerðum nei það væri ekki markviss aðgerð vegna þessa eins og ég segi þá er veitingastöðum að fjölga miklu meira en þeim er að fækka við sjáum þvert á móti að það er verið að berjast um rýmin uppbyggilegur

og hugbúnaður sem á að stytta biðtíma hjá læknum er meðal þeirra hugmynda sem voru kynntar á

fyrirtækin kynntu hugmyndir sínar fyrir fullum

sal í Arion banka

þau koma brosandi úr hverjum einasta tíma það er ótrúlega fallegt að sjá einstaklinga sem glíma kannski við einhver vandamál á einhverfurófinu eða annað virkilega finna sig í félagslegum aðstæðum og eignast vini sem ná út fyrir þetta umhverfi sem spila með reglulega og ná einhverjum almennilegum tengingum inn í sitt líf í gegnum þau svo miklu máli þetta áhugamál sem eru tölvuleikir þeir þurfa ekki að vera svona ógnvekjandi

er hugbúnaður til að meta og bæta andlega heilsu starfsfólks fyrirtækja með sálfræðilegum prófum þegar ég var að vinna sem sálfræðingur hjá lögreglunni þá kviknaði þessi hugmynd þar sem ég sá að kulnun og andleg geðheilsa var lögreglumanna og ég sá að það var mikil þörf á því að gefa starfsfólki hjálpartæki til þess að koma í veg fyrir að kulnun myndi ýta fólki úr starfi whisperer er ætlað heilbrigðisstofnunum til að stytta þann tíma sem læknar þurfa að nota í skriffinnsku það geti stytt biðtíma minnkað líkur á læknamistökum og aukið

form sem læknar nota svipað eins og flugmenn sem eru að taka á loft þurfa að fylla út ákveðinn

læknar fylla út ákveðinn tékklista um sjúklingana sína og það býr til söguna í dag sem er svo tímafrekt að gera loftslagsáhrif byggingageirans á Íslandi hafa nær ekkert verið kortlögð segir framkvæmdastjóri grænnar byggðar ekkert er minnst á nýbyggingar í aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum

að minnka vistspor steypu um tugi prósenta jafnvel

með því að minnka sementsinnihald hennar steypa og önnur

efni eru ábyrg fyrir fimm til átta prósenta losunar gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu en þegar horft er á byggingariðnaðinn í heild eru áhrifin meiri byggingariðnaðurinn hefur verið lítið kortlagður varðandi loftslagsáhrif og

umhverfisáhrif almennt

við viljum sjá miklu

á umhverfið á Íslandi

við byggjum hefur mikil áhrif milli margra ráðuneyta og svolítið stefnuleysi ríkjandi kolefnisfótspor bygginga á Íslandi er minna en víðast þar er meginhluti losunar til kominn vegna orkunotkunar hússins á líftíma þess og

mikilvægast að huga að einangrun og lýsingu

er hrein orka og því nema í tengslum við losun stórvirkra vinnuvéla

segir erfitt að segja til um heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá byggingariðnaði þar sem hún falli undir marga undirflokka losun vegna steypu er ekki færð til bókar hér því sementið er innflutt og skuldbindingar Íslands ná bara til losunar sem verður hér í fyrra jafngilti mengun vegna framleiðslu þeirra tvö hundruð og fimmtán þúsund tonna

sem flutt voru hingað helmingi allrar mengunar vegna úrgangs á Íslandi þá er flutningurinn undanskilinn skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu segir að aðgerðaáætlun stjórnvalda snúi fyrst og fremst að því að minnka mengun sem Ísland ber ábyrgð á stjórnvöld séu þó tilbúin að skoða aðgerðir sem ekki heyra undir bókhaldið og í byggingageiranum séu ákveðin tækifæri að vera hinsegin

varðar við lög í yfir sjötíu löndum og sums staðar eru þyngstu viðurlögin dauðarefsing samkynja hjónabönd eru enn ólögleg í tæplega níutíu

Sameinuðu þjóðanna þykir standa framarlega á heimsvísu þegar kemur að réttindum hinsegin fólks það er hins vegar enn langt í land með að hinsegin fólk njóti sömu réttinda og annað fólk í stórum hluta heimsins enn er ólöglegt að vera hinsegin í yfir sjötíu ríkjum í heiminum langflest þeirra eru í tveimur stærstu heimsálfunum Afríku og Asíu í tólf þessara ríkja er heimild fyrir því í lögum að beita dauðarefsingu sé fólk sakfellt fyrir það að vera hinsegin frá aldamótum hefur fjöldi ríkja þar á meðal Ísland lögleitt samkynja hjónabönd á heildina litið hafa þó aðeins þrettán prósent Sameinuðu þjóðanna leyft fólki af sama kyni að ganga í hjónaband það eru alls tuttugu og sex ríki flest þeirra í Evrópu suður Afríka er eina landið í Afríku sem leyfir samkynja hjónabönd og í allri Asíu fjölmennustu heimsálfunni varð Taívan fyrst til þess að lögleiða samkynja hjónabönd fyrr á þessu ári meira um baráttu hinsegin fólks hinsegin dagar hér á landi náðu dagurinn táknar uppskeru og áframhaldandi baráttu að mati formanns hinsegin daga aldrei hafa fleiri tekið þátt í

hápunkti hinsegin

daga fjörutíu atriði voru skráð sem voru hver öðru fjölbreyttari að venju var mikið um dýrðir gleði og

niður Skólavörðustíg suður Lækjargötu Fríkirkjuveg að Hljómskálagarðinum

lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir

að það sé erfitt að áætla fjölda áhorfenda en reiknað er með að um áttatíu til eitt hundrað þúsund hafi tekið þátt í göngunni í ár að venju rak Páll Óskar Hjálmtýsson lestina hann sveif í gegnum miðbæinn á stóru við mikinn fögnuð viðstaddra í Hljómskálagarðinum voru

þar sem Páll Óskar og

komu fram meðal annarra félagið Trans Ísland hafði áhyggjur af að fyrirtæki væru að nota hinsegin daga í auglýsingaskyni en styðji ekki baráttu hinsegin fólks í verki við erum ekki komin á sama stað og á mörgum stöðu erlendis þess vegna vildum við nýta tækifærið

og gleðin heldur áfram því

ég er alveg sáttur við þá hugmynd því á næsta ári verður

tuttugu ára og

ég þarf hjálp og ef sú hjálp berst ekki þá verð ég að draga saman seglin hamingju með daginn hinsegin fólk

Páll Óskar ætlar að

hvað ber hæst í íþróttafréttum í kvöld hjá Einar Erni Jónssyni karlalandsliðið í körfubolta bauð upp á veislu gegn Portúgal í undankeppni EM tvö þúsund tuttugu og eitt í dag fjármálaráðherra segir þingið verða að veita þeim ríkisstofnunum sem hunsa fjárheimildir aðhald hann býst við viðbrögðum af hálfu heilbrigðisráðuneytis vegna rekstrarhalla Landspítalans búið er að setja þrjá dómara tímabundið við Landsrétt tveir af fjórum dómurum sem ekki hafa dæmt eftir dóm Mannréttindadómstólsins hafa óskað eftir launuðu leyfi vesturverk hefur ekki áhyggjur af steingervingum sem Náttúrufræðistofnun hefur kortlagt á áhrifasvæði Hvalárvirkjunar þurfi að hnika til vegslóðum verði það gert

segir að Deloitte gefi til kynna í skýrslu sinni að skuldabréfaútboð WOW í fyrra hefði aldrei átt að fara fram að vera hinsegin er glæpur í yfir sjötíu löndum og í tólf þeirra eru þyngstu viðurlög dauðarefsing allt að hundrað þúsund manns fögnuðu

í Reykjavík í dag þessum fréttatíma er lokið í útvarpi klukkan tíu í kvöld og